ايه طبعا أكيد الشعر مهم لأن شعر الإنسان يعكس حتى شخصيته واهتماماته، وطبعا فيه جصات شعر مختلفة في العصر الحالي، في تصفيفات اه تعبر عن أسلوب حياة الشخص وتكون مختلفة أكيد طبعا.